Lu furnu servi pi còciri li cosi. Si usa pi còciri li cosi di manciàri ma puru pi còciri autri cosi. Pi esempiu, certi mastri li usanu pi còciri la cìramica pi fari piatta, vasi e autri cosi. Lu fornu po’ esseri a ligna, e si usa pi còciri lu manciàri, oppuru elettricu e si usa pi còciri lu manciàri ma puru autri materiali. Pi còciri li materiali tipu la cìramica, la timpiratura è chiù auta di quannu si còci lu manciàri.